Mó e my én'n jnⱥ re nɇ, my én'n mý jñǿǿ kiä' mý jlíi my jmáa mý jñǿǿ mý xüü xén'n jötu my jmáa mý jlíi kiä' üÜ mý xüü ejö jötu my én'n jmýy eri nɇ